Igga mi heɓa kuugal ngal mi yiɗi e njoɓdi ndi ɗuuɗaa, ko mi heɓata njoɓdi ɗuuɗundi e kuugal ngal mi yiɗaa. Kuugal ngal mi yiɗi tan, mi waawata mi daroo mi waɗa ngal mboɗɗum.